Mam tiŋa nɛreba nɔŋɛ la boole bisega. Boole de la de'eŋo seko ti nɛreba ni dɛna nɛreba pisiyi la si yi. Nɛreba pisiyi la si yi wa me, pia la ayima ni bɔna la ba to'ore, ti pia la ayima me bɔna ba to'ore, ti ba nyaa kpa taaba, nyaa ni tɛbera boole la n ani ŋwana <hesitation> a de la zugɔ n ani kinkilega, ni yeti ba bisɛ mina n wan nyaŋɛ goose a tadaana. Boole wa ŋmi'a puan, ba ni tara la wipɛɛbera ti eŋa n de mɛremina n ni bisera boole la wara ŋwana nima nima, dɛna wuu sɛla n nari ti la ita n la sɛla n ka nari ti la ita, ti tuure san bɔna bini ti a ni peebe wia la, gu ze'ele, pa'alɛ sɛla n nari ti ba iŋɛ. <noise>